U'u na este ja vitaa chi iyo televisión, iyo koo, ko su kuu este ja, ja in, in televisión chi kenta, kenta este ja suchi kuechi chi o sii canal ja kenta este ee-taka <hesitation> maestro ja'ade clase clase nu televisión yua na, na, ku este nasa in kuenta nasa, tavade kastu'u, kastu'ude jo yuka, yuka jeñu'u suchi kua'ani vina suchi kuechi viña em, este, na juego kento juego, juego nu yuka, kenta este na kuva este kisatinude ji suchi kuechi, na ku'uva a jaa kiti yii na yuka kisatinude tarea yii skentode, tarea, jade te yuga, yukantii kee yua, yuka, ji ñuu jaa suchi kuechi chi yuga kee kenta siki matematicas, inka siki este español ntasa liino, kanivade yuka keenta ki'i yukaa yuka kenta nu televisión suka kua kenta yukaa.